باش تكتب رسالة شكر لازمك يها ل أول مرا ساعه تحيه و كل و تقول <hesitation> تفسر تفسر كيفاش نفعاتك الحاجه باش تشكر عليها و تقول دا تدعي زاد ميسالش ألعابك مافيها حتى باي أما فيها بيس و تشكره، تشكره تقوله يعطيك الصحه.